Mihinana any amin'ny trano fisakafoanana aloha tena miavaka mihitsiny satria, <hesitation> efa voafehin-dry zareo izany ilay fomba fahandro sakafo an dia efa tsara dia tsara ny tsiron-kanina any. Na dia hoe hahandro ao an-trano ary ianao izany an, raha samy sakafo mitovy an, tsy mitovy mihitsy ny tsirony fa miavaka foana ny any amin'ny trano fisakafoanana matsiro kokoa dia iny izany ny anahy no tena mahafinaritra anahy ary fialam-boly anisan'ny tiako moa izany rehefa faran'ny herinandro ny mandeha any amin'ny fisakafoanana.